Nzo nar ned ngud yex nzo gud yex naxi nzo ngud yex na na xe tozta ndyea, nzo ngud yex bcho nzo ngud yex jwa'n na ndyo lo ya' re jwa'n mblaza, re jwa'n mblaza ndo luxa ndolux toz tir re e xenak ngud kue', ngud kue ngona na re jwa'na nawue ndyaba lo lamen anta te nak nawue naxe ndye thi ned ngud yex ndyo laz men pola, per naya na re jwa'na ndoluxa, re mdyen ndebe ya na na lastra mdyena xen mdyen, mbay na xientrey na nkalazana ze lo yamen nkalaza lo re men nxelas xenmena, mbay na re ngud yex naxiba nto xenmena nawue niay nde xena per ze nlya re ma' ya xinlaz loney zeba ncha ma'y zeba ndota nly nu ma'y o ndota nly- nly ma'y, mbay jwa'na za na xientey, mbay nzo nar mod nchamena nchamen ngud yex na le ngus ncha numen xe nak dyaba chu mena ze dyaba lo- lo ta thi yej, tyz ndyapa men naba na ze nzo thi yej le lozya ze nde ximena za ngabmena lo lamen ze nawueba ndyuza ndyuz lamen asta nawue naxe naxe ndye gud yex chub lud ted lo yej na per na cho pla yeja tubmena naba, mbay na nzo- nzo thi thib xomod ndoxkua mena xe nak naka chu bixa yoi' len yiba' na yo lud <hesitation> jwa'na yo lud teda' yek ney yo lud silant yek ney yo thi mbis yaxa. Yo, re xaga re jwa'n ngo mena ngomen lud nita komen lud nchiyida, naze tomenaza, lo mblyo zera yoi' len yen- yen bix ze kuey lo- lo palad jwa'men lo- lo ya lon jwa'nta jwa'menta lo yal bi ta mbek men jwa'n nchamena, mbay na ze lo jwa'mena jwa'mena kabmena lo yej o tyz men nkenu yej mbe kabmena lud jwa'na kabmen lud kob ya lo yej mbe nix na jwa'men cho para yej mbe jwa'men mbay tyz men na nchap men jusna jwa'nta re- re mbiza re jwa'na lirzyn mena lirzyn mena na kozamena chi- chix bixmena naze nde thi wiz ndiak men thi gob dyakmen cho kuan mxakmen ngobmen ngo tob yubmen paba o bro chuzmen mbe thi gobmen, mbay na zyana ze tobmen nit- nit ngud yexa jwa'na nit ngud yexa nit mbiz ngud yexa nit ya jwa'n tobmen gumen na nawue naxe par ya na kuebe- kue- kued re len men ta nzo bes ta nchab mena nchak ke' nchak ke ren len men jwa'naza mbes xa na- nawue toztir nak- nak a jwa'n ngud yexa nar toz mod nlyr zynmena tanta lad mena na la ney nlyr zynmen xa la modod re lo komida re jwa'n nchamenaba.